غاح ارتب الحواس اللي نحتاجه واللازمي بشكل مرتب ، وغاح اختار حواس حسب المكان اللي غيحين علينو اذا الجو صيف وحاغ غاح اختار حواس خفيفي صيفي واذا الجو بيغد غاح اختار حواس ثقيلي شتوي وغاح اتأكد من وزن الجنطه الي شركة كن حددت الوزن حتى لا اواجه مشكلة مع الشركة الي غيحين معاها وغاح اختار جنطة مليحة وثقيلي وقوي.